زه به هغه ترکیب غوره کړم چې زه پرې ښه پوهیږم. ځکه چې د پېژندل شوي ترکیب سره زه ډاډه یم چې پایله به د توقعاتو سره سم وي زه پوهېږم چې کوم توکي، اندازه او طریقه غوره ده، خو دا به زما لپاره یوه اسانه او کامیابه تجربه وي.